Ny biby rehetra tsy manana maso avokoa, ohatra anak'iray amin'izany zao oe ny kakana le kakana any anaty tany mandende reny a tsy manana maso zareo fa mande fotsiny amin'izao, de ny akotran'izay manana maso ary ny akamaroany anaky roa ny masony.